ما له مختلفو هیوادونو نه لیدنه کړې. لکه کاناډا، <hesitation> مکسیکو، ایټالیا، جاپان، <hesitation> متحده عربي امارات، برازیل څې هر یو هیواد خپل ځانته ځانګړي کلتورونه لري او.